अ बैदि बैदि रक्सम्नि मिउजिक् बुन्ग्न थन्ग ब्ल। जेरे मिउजिक गुबुन् गुबुन् रक्सम्नि थै। भोए हप <hesitation> द जेरे फोल्क् मुसिच्, हिप्-होप्, <hesitation> गुबुन् गुबुन् रक्सम्नि बिति मिउजिक् थै। द फोल्क् सोन्ग् मुजिक् फर जहि बए। भोए नि ब गौबगओ हरिनि गौबगओ फोल्क् सोन्ग् थै। गौबगओ लन्गुइसओ फोल्क् सोन्ग् थै। भिति न <hesitation> गौबगओ लन्गुइसओ गुबुन् गुबुन् हरिनि गौबगओ लन्गुइसओ फोल्क् सोन्ग् थै। भिति न गौबगओ हरिनि गुबुन् गुबुन् रक्सम्नि मिउजिक् थै।